وش أحسن إني أتكلم مع نفسي في الماظي ولا في المستقبل؟ بصراحة باختار إن أتكلم مع نفسي في الماظي، لأن فيه كثير نصايح وفيه كثير أشياء باغي يغيرها، فبنبهن عليهم بخليه يغيرهم وبخبره أشياء بتستوي، لكنه في المستقبل بإمكانه إن الشخصية تكون أصلاً زينة فما تحتاج تغيير.